Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ edwuma a m'akoma dzi ekyir anaa mepɛ na menya akatua kakraabi kyɛn dɛ mɛyɛ edwuma a mikyir na menya akatua kɛse. Osiandɛ, sɛ medze ͻdͻ na medze reyɛ edwuma a mepɛ a, aberbiara no mowͻ asomdwee, m'akoma mu tsew, na menye nyimpa menye hͻn dzi nkitaho no so dzi nkitaho a oye na ͻbɛma obiara n'enyi agye kyɛn dɛ medze ebufuw medze bɛyɛ edwuma aberbiara.